Takalexhi xhilon lujan ta'á, tekalan atatekamai tukuxhi, ta kentá ndekaná tekulan lanto naí, ya lonakuita naí xhi kakekuitai ndandai hí idá'a, nananduku nai'i kutan ndandai yelóakuña kuiná hí takayii kixlón, tekana'á kututi xhi luján, tá'a nandukuna ñañe i iin.